Menurut ngoji inomo yang paling ilowa ya, ya untuk kesehatan nanga kia mane roese mane de nanga kesehatan manege sibi de o kia, bole. De bira, raskin. Manege ma manfaat kai ngoe nanga diri oka manege.